Agava'una aabia ainanai, a'anana ena vavaida ena rada nonoa, aisa'aku a'anana ve'onauriu vevaniu, vamai ia abuna ia'adinai vamia, veakaroniu, ema naku'uda ero a'anana, veakaronida, ema naku'uda ero a'anana, veokaronida ounanai aura agava'una iei'nana va'abia, ve'onauri'u, vevasi vegana aenava. Ea badinana euraveniu, aura venia ounanai, ivaiabi vimia badinana veonauriu eka ounanai eabiu, ivaisa inoku ivaiabi inokai, imai badinana veonauriu e'u maurina ve nonoa vamia ovinai, vega vega, vaireani ve'o, gava kaka ve'o ounanai agavau'na a'abia amai agana mauri nonoa amiava, abu, nonoanai amiava e'paurava e'vani'uva amiava, naku'uda agavauda, aonauridava agana amiava, ounanai agavauna a'anana auravenia ana ounana ivaiabi, inokuai nakumaida ionaiva inu'ava ounanai aeadi agavaria, egavari'u inoku ai mai. Maurina nonoa, nonoa boi'o, ounanai, da aba oura, da ava gaga'a, da ounanai ai oura venia inokuai a'abia, ounanai i'inana veorau riu eka ounanai eabiu. Da adi eka ounanai, eka emai eabiu i agana mauri nanoanai ai agana amiava ounanai, agava'una eragaeainiu unanai ana ero aragai'ainia ounana gana iniava egana egana aeadi eonau'iuva a'anana veonauriu a'adina vega vegana, agonana ounana gava ivavai vako eisa'aku aeadi ve onauriu, ve akaraniu a'anana eisa'aku aeadi ve onauriu, ve akaraniu a'anana eisa'aku. iana. nana. gai. nakumaida osida eviorimaiva, eviorimaiva, e'onau'rimaiva badinana ana aura venia ounana. Eabi'u, a'abia ounanai, gavagava ko agavauna veogu veonauriu vegana emai miada agodada. Boudadai, badinana eura veru'u ounanai, ai e paura paura ounanai ai a'adina veonauriu vegana emai kuanana aenava, inokai vimia a'adina vegana. Ounanai agava'una kauna'ka ero ounanai eabiu emaiainiu, egavariu emaiainiu a'adina, iana nana va'onaura, iana nana veonauriu, vi'onaurimai vaidio, agava'una osidi. Ounanai gavaka'gavaka ko iana nana ve'onauri'u vegana emai vereada gava ko naida sibomai. Vi ouraro ema da vi'ouraro, da viva meoroda a'anana ai a'adina maurina ai a'adina, ana ounanai, ivaisa ivaiabi a'anana ei'adina veganado ganado vegana badinana da viva gaga'amai ko veganado Ganado ounanai gavaka ivavai. A'ana vi'vavaia kapea, gavaka ira'asiava, a'anana vira'asia, bou'bou, ivaisa, ivaiabia inokai imai ia maurina imiadava. Imai ia'abuna eura venia gavanana imai imiadava, era'gaeainiuva ounanai, imai ia abunai, imiava. Ounanai, gavagava evavai veniuva, egava eveniuva vakada eveniu'va ko, a'abida gaeva, iana ero eabida gaeva ounanai, emu gavana gaga'anana ava vavaiava ko iana veogu nana veva meoro'u nana iana vava'meoroa, ounanai ivaisa, ivaiabi.